في يوم من الأيام كان في ساحر الساحر جاعد يضيف تعويذة هيكا جديدة لكن وهو يدير في التعويذة بالغ ولا حجمه صغير خلاص صار يلجى صعوبة في التنقل وفي التعامل مع الحاجات اللي حوالينا كأنها في شي مش-مش متوازن، بعد فترة أتعلم أنه هو لازم يكون حذر مع السحر.